Chiki ye bwiye na nimde mwe na nawiyeri yoddi kabe? ye mwa to tiye na numde mo nanawuye ko ye bwiye nini, na, no namwi na nawiyeri yori ka ka ko kuma yor bo ka ka to, dike yor yoreu Na la mwe na, nawiyeri dikeroduche no mwe yiim kikwamori lombo mweyitiki kwamweu tii chiyan ne- nen ne chari chiyan ne- nen- ne dike mwe matiyeri machiye ne- nenti chiki mwa nnabo, nono chi mwe manki nawiye ko yatom ko yakwen di mwa tinin ka ba tom nano chiya twal na nangheri, chi ya nenen ne ko ya kwen di ka ti bwii kwendi mwe tibwi bwe bangjighe ki bi ki cho- cho na, no mwe ya kabri kangheri chi kwam nen ki kira ri, mwee duum mwem bo chuu chi tobo tiikob mweb bwira kabo, nano tom di chian twal na nanghe chi yi chii beli rimani chia nenen ti bi bwe bi duwareu mwa dwiyome chian wel nangheu chi beli, chi tuu chi neechi na numde kumdi bochi nenen da nawo na chia duwa tiyoti chia yo mwen ti kangheu la yorikabo nakako yorikabo. No mwe nyim nyo koni mo manki nawiyeri, bwirakabo nawiye kitam nii nyo lo mwe yiken nyolo mwe kwenin mwe yilam nifir <hesitation> mwe manki nawiye lori mwekebwoni mwe manki nawiyeri bo ma chia duwa mara ti lomo mwe man ki nawiyeri mo yam nyokoni nabi fifka fiyeu chefiyari chedaken konabi twi yii nenner yaru fori ya tabken firen cho kwob bwiyalewo ri yachi kwobwurendo nawiye loh yora an tikan nen naghen ki a ne- nenchari a tuwamwen mwem a tikan nen an bomwenbibei ko yila nifir ko kweni kontatoi fo kaalenen no mwe manki nawuyeri mwe mayi ka- ka na mwetiyo kal nubodure ko kabum nubodure na mwe kwadir chiya nuwanen nin kebo twirak manentiyeri bani bou, a titikamwe bwei kwini doyen kwinti manki nawuye yilam dikero bwir, bwelan tikoniri bwirakabo bwei kweniduwen mankinawuye chwibo china, na nawiye ri a yila nibwir ka- ka che tayambo kweni ya ya dam firen fini, fini mwe nuwa cho ki chiki da latatar fini mwe nuwachoki chu banguk chir chu. u firen nini lo <hesitation> mwa- mwa chireri yabken firen ninii. Ni ni layonghe bwelangti koni chorbo bwini nyimdi mwe, kwamer di mo ya, ya nyii lok niik no mwe to o biwutobo kweniyeri mwe bwangtenchi moki yai mertan kero tifo tu. u mwe merten keroti tu. u nano nuwanen tiri hankali kumeu begen windi dimweta kweni mwe kwentinache dii mwe ta nuwai mwe nuwati na chew mwe bwangtenti mwe finakoti mwe finakoti mwe finakoti kaltiche kanyebo an anam an tokki o, ong bwira kabo kaltichembo ki oh- ong yori kabo ai chiyakaye niiwo niiwo niiken kaye a toki oh- ong bwewo bwe bwir na no mwe bwe bwiir di mwi chornin bwini mwe chor bo bbwini yeu mwi niifira? mwi tebo nifiir mwin bwe bwireu, mwi ya tiber nober di chi fwenen ti, chifwe nen ti nw bi chuwe mwi bwe bwireu mwi do tiri chi too nen ti ye bwiye? mwa ko mwi nabo nawiye mwiti bwelanghi koni mwe biyamdi chi yila kifero chi tom- towe kibi liye dumbocho a cherkanghu tende fo dum nyem a kubo bakni bakni nyi chwibo nye toten tukatini ki dumbo bwir mana fulonob la niye, bi mamye ki dumbocho? dumbocho a bwiya bwiya bwiya a chufiren no kuma mwe kweni mwe ko mo nabo nawiye, mwe ta yam nyo koni fo kale nin mwe tobo tikobmweb kii no mwe bwiya duwen di chiki fulonenfulo namwe fulokangheken. Fulokawo chitoktiyeu chowo mwe kweniri mwe boubore teemwe fulo nen bonen mwe bwanen kwen mwati mwe kwen mwa bwaboni mwe kwen mwi bwelang ti koni mwe nifira? <noise> mwe kebo nifir mwe kwenti naweu mwado dorak mwedo dora keu mwe chunghi mo chotombo no tomdi mo mwe mo mam makaranta ri mo yaken mo diim dii no mwe dibori ma, nam nawuye no mwe nam nawuyeri yori kabo bo an tikan nen bo mwen bwor nobo duche kweniri kanghen dorchero nyokoniyo kikucher ko makaranta mwe dolbo makarata. u mwe dolbo tom mwe yamkoniyo mwe kwenki bwiri mwetayimchok mwe mwa bwamka tabwi mwe dolbo chari makar la amanyi? mwedolbodinge mwa ti kandormweroti chike mwe dolbodighe mwe tikanyitub mwebotichike mwe dolbodike mwe tikan, <noise> nii kanye nenticike la, a manyi na <hesitation> fulodormwer a mayi na, nawuye na bwabwei a mayi na yila nifir bwira kabo cho- cho be toktiye mwe kweniri bitinerowi yila nifir ko bwantano mwe manki fiyabibweiniyo ko bwa dorati kwama ki kun. u nuboyi bou kung kenen bidekanghe mwe tabun nabi tiren chi- chinuwe chitonentiri mwe tabonm firen dii nuboduchewo backni backni bwineu mankideker mankideker. Changhab chorbo bwini bitinerowi chukonyo dotanghe mani twal nii na no mwe kweni ri nnam, nang nawiye mwe to nang nawuyeri bwangtencho kangheri doro yare koniyo mwe tabwe len chiya chiyatonen komwe bwira nyiko nyiri, nam mwe no kebmwebo bol nentiri ki oh- ohghe wane <hesitation> mwo komwe naka mwa bwelantinyo ko mwe chiyare na yilare nii to chiyare mwe maniyori bwirakabo chiki bwolnen no kaghum chedorchero nachetunen nache merken dorkira na kirako natwikenen gwan kohmwe nii amerkenende korkirar nachi kochere ma, umwe kididiye bou an bwi mwem ne- nen lo yordikabo mwe yamdi chitonenti, chiyarumnen di menenki nawiye wi loka? mwe chiya ong nawiye kwamer koni mwe kwamer ka chiki ong nawiye kwamerka mo ki kwamer koni la no mwi bwelangti koni mo ko nakari chiya yarumwe bani bouti lomwe charimachiya ne- nen- ne diye no mwi man ki nee kanghe teeri mwe yam mwi kinangti kinanghe kangh nobek mwe towa bwira kabona wo no kweni mwe nam- nawi yeri chibori chin fiya mwembo chiyan fiya tii chiyan fiya chari chin ne- nen charito cham fwermwero fwero bwati naweu yoddi kabo nifiro an bou chiyan nechi chari ferchero an bwam woki a, <hesitation> a yulo kwamako bou a chormwentifo lo mo wo a chertiri ki a a yulo kwaamako achor mwen ti to chiki ken nen kwama na kugnen na yila nii. Dotanghe mani twalnifo kaale komwo mayiri niibe nuwanbowi dotanye twali benuwanbo kanghe wi ka chuko tuka tinimbo kweneu bakni bakni bichuwa tuu ti bi nuwa tiyeu twali be nuwanbowi dike cho wi ki nini dotanye twalni a. a nawiye mwi na nawiyeri twal nii nerbero bwiraranghi kabou biyamdi bema kuromboti koni koninyo bi chorbo bwini bediibokan la niye yorbodikebamatiyeu be chinuwe beto kaltini mweubo miki toki be kwiniri bi nam binuwadikeroti nubo durkoyiboti yeu niikebkayemo chuwekanchore nii kebkayemori chuwekanchore nii kebkayemori renachure noki oh- ong ya ma. u dikewori yama. u noki yamachinen dikerowori yachinuwe mani min ken- kenita nii nobo kab kanghe be gwam niimana bwirar noki maniri mani bwantencho kwama dii kwama. u cho a ne- nendiketimweu chitiyeu kangdenerkanghe nii bwangten nii kanghe wo ka mweu nekadureko yoddi kabo kidiye kanghe bouchiya nenen nawiye lo mwenechobodur kweni mwi toranghi fini mwontwali bwirakabo to yorbo no kom, matiyori fo kaalewonin di to yoribo benuwa bichorowochichoboti kulummeu be chinuwe bekitoi nanochi mwabotiri bechiyamworumbo nochi mwanbori kidekanghe bikwen tiyeu banyila nob nobiko. o mwerumboridi chonawo biyam nawo bi man ki nawiye mwo ken- kene chariti chine nen chariti chimemwen nyiti kangheri nawiye nii duwati ne- nen- kangmwek ri kiyo mwiyo mwa cha mwa ditire ki mwe na mwefiyan?. Nermwero melum, mwe manki buwarum nem nerongko nermwero ko naweu la mwe niya? tunda mwe kebo niweu din di, mwa yamyi kullum di chiya duwa tiyoti chiya ne- nenti kang chine nenti kangdi chichuwekang nenti, chine nentiferi chichuwekang nenti, chine nentiferi chi chuwekang nenti fini mwan cheri mwa dolowo chine nenti chiya tokkermwe chiire mwecheri mwedolo wo chi nenen tii kang chiya tokkermwe mwer fini mwa yaten feren chiya tokker mwer mo manmwe kibowarum nee chii ne- nen- ne charikang wo tonen ti kanghetonenti bwebiduware tonenti kalmwer tonenti niiwo cherum kaale mo ne neu tonenti lamwe mwo nye? mwe mo nyefo kaale chuwatu nuwa dike ni ni nobo durko tokti yeu mo kweniri na mo kwen kwen na bweibwayileri nam- nawiye no mo nam nawiyeri yilam nii no mwe yilamriiri mo fiya mwen chorum buni no mwe labouniri mwe nabonawiyeri mwa chornin bwini mwifiya nini nakobo fini ya mwen twalun chire mwen twalum chire wurendo boutiyeu mo manichiko kaktendi doknen kwii wurakidok nii kwiyii nyo we no mo chunghi mo nunghi.